Canjaaⁿꞌ na jndyetixjeⁿ nnda̱a̱ nntꞌiaa joona na cwilꞌana tsꞌiaaⁿ tja na ntsꞌaa aa na naxuee aa na natsjom sa̱a̱ jndyendyena manomna cwiꞌoona na xjeⁿnchuꞌ cwilajndo̱na cwii cwii nnom ꞌnaⁿ aa na nꞌoom aa na tsco oo ntꞌomcheⁿ ꞌnaⁿ na cwilajdo̱na chaꞌ na cwilawena nantquie na nnda̱a̱ nleilꞌueeꞌndyena ꞌiochati, quintꞌiaaya joona na manomna na xjeⁿnchuꞌ ndoꞌ jndyetixjeⁿ mati cwilꞌana tsꞌiaaⁿ natsjom na cwitjiiꞌna tsꞌo mati naquiiꞌ lꞌaana chaꞌ na cwiwitooti lueꞌ yuu na nncꞌomna sa̱a̱ ñequiiꞌcheⁿ cwilaxmaⁿna quiooꞌ na jndo̱ꞌ nꞌom ee cwilatjomna nantquie chaꞌ na waanaꞌ ncuee quia na taꞌnaⁿ nlꞌuuya tsco na nnda̱a̱ nlcwaꞌna sa̱a̱ joona xjeⁿꞌñeeⁿ jnda̱ maniom nantquie na jnda̱ ñejlatjomna wjacheⁿmawenaꞌ.